Dia ta kua vee tá, kuchon ná clavo ña martillo ña ho o on. kana pegar ñá ta tabla ña kana, arachón nra chón ngu chonna ta kuchon na du clavo ján, martillo jan ña ana koa vee na ria na kana tá, nridajan kuchon'na clabojan chín martillo ján ñajan.